Tëtäguasu audafricape kuaepe jaereta jetayae mbae nunga nunga <hesitation> omboete jaereta oime guinoi dia dela herencia cultural jaeko oyaporeta mokoipa arapotipe kuae ara supeguareta jetayae mbae oeasuka jaeramiñovi oyapo kua yuvangareta mosangue jei supevareta kua oyaporeta misiareta ndie guinoi sau arasavae jaeko <hesitation> jova oyapete sugui reta jaema jokogui opoko oinipareta kua oipota jei supereta que jaema oeki oi tureta posi sugui jetayaeko oyapo a<jaereta rete jaema guinoiviko festival de jass de calvo kuae jae reta oyapo esa jae guinoi reconocimiento a nivel mundialramo jaeramiñovi oime oyaporeta dia internacional de Nelson mandela kua oyaporeta pañandepo juri aratinipe tantako jaereta ipiakavi jokopegua tetarareta misiñoko jare vi mopeti ramiko oikoreta ipuere vaera oyombori oyoupi